Oimeko mokoï yukɨ reta oyoavi, oime ipɨuva, jare ikuruviñova, jare oime yaiporu mbaenunga tembiu peguaravi, oime parrillero, jare iruva tembiu peguara, yaikuata mbaepeko yiporutava